Jö n'ökwanö gïnï kï kabedo na mëga pol karë gïn wotho gïnï ï kabedo mökö më mïö pwony both jö më kabedo nön ëk ömïï ëthïnögï öcïdh g̈ïnï ï cukul pïën bër ka kwan tye.

Cukul obedo pïny k'enyodo ömïö komiti më cukul örwëö gïnï ëthïnö karë kï karë, nënö gïnï kite ëthïnö kwanö këdë ebedo cë wëkö kwan k'ëthïnö kï jö na pecigï görü bene obino gïnï pïën apokapoka ope ïë na twal.

Kï ï kabedowa mon nwongo gïnï pëkö më lwëny caa ducu kï ï öt kin ëcwö kï dhakö, ëthïnö ëwëkögï ata, anyira yaa gïnï ökö kï cukul bino bedo gïnï pacö, ëka dong ëcïdhö ökö ï myël nakun myël ni kelö lok na pol caa mörö inwongo thon ëmakö ebuto ködgï tëtëk, cë nwongo öbalö kwangï ökö manu rac.

Cakö cath ï kabedona yot ka cïlïng tye.

Më jükö yugi kï ï kabedona mïtö anën nï, akünyö bur coron, na akünyö bur yugi, nakun inwongo an atero yugina ëka aöönyö ïë, nï caa mörö mïtö arïrgï ökö kanya acël ëk awang-gï ökö ka öthwö. Yugi opore kï yugi kï bur coron kï bur yugi.

Gin na myero ëcwö ötim ka winyo nï edhero ënë nï, më acël mërë myëro öcïdh ölwökërë ökö. Ka ölwökërë ökö obin onwong gin acama, kï gin amadha, ka otyeko nwongo öcak yaa më örwëë tyënë owowotha kür obed abeda kanya acël.

Koth wer na an amarö winyo obedo wer lëga, ëka wer thëkwarö k'Ethur.

Dhakö na yac n'ögamö ïë myero öcak cïdhö ï öd yath cön ömëdërë ka cïdhö ï öd yath naka othun ï karë më nywöl mërë.

Etic më dini otio gïnï lok na pol na papath na bëcö ï kin lwak më kabedona ï yoo më nënö nï ebedo kï kuc, winyere, mara ëka etio tic n'opore na lübërë kï cïk më lobo Uganda.

Gwökö cïlïng ï cim obedo gin mörö na bër, löö na in ïmakö cïlïng ï jëp ëka okoni mörö onyo galö wang mörö n'odii ïrömö kwany akwanya ï caa nön cë ïcakö tic ködë ökö na pol. Ëntö cïlïng na tye ï cim ni nwongo cë ïmakö thon cïlïng ëka awodhi onyo okoni ba dökï römö nënö cë kobo nï cë cïlïng ënë yoo mïa ba awïl kï gin mörö.

An atio kï cïm pï nïnö ducu,

Ka an atye kï arem më two dwöna, myero an anwong yath mörö na dwökö arem nön pïny.

Koth pëkö na mon k'ëthïnö nwongo ënë nï, buto këdgï atata na ba gïn oyeo, ëka mïnögï two na ba gïn nwongo, ëka mïö ëthïnö nyom na gïn ba opore më nyom, kï ryëmö mon kï lwëny kï mon ï kin peci, wëkö ëthïnö nwongo pëkö na pol.

Ka ëgwërö jö kiduc kï pacö yot kom nwongo tye, yom cwiny nwongo tye, kuc nwongo tye two ope na nwongo yelo dhanö më cïdhö ï öd yath.

An apuro with cem na papath, apuro abir, apuro apëna, apuro amedo, apuro nyim, apuro kal kï mana popol nökënë,

Ngeo nï gin mökö kwokwota ï thunona tye na yot, pïën nï ka agudo thunona nwongo dök anwongo nï papath mörö tye gin mörö tye n'okwot ïë na nonwongo cön ope ïë.

Kwan ökönyö anyim k'ëthïnöna pïën akwanö abino anwongo tic anwongo cïlïng më cülö ëthïnöna më cïdhö ï kwan karë ducu

Jö më pacöna mïö cwak ï kom pwonyere kï ï pacö më nënö nï ëcïdhö ï ka pwonyere ï kin peci ëka më bedo tye kï ketho miti ï caa më pwonyere më kin pacö.

Cem kï ï pacöna agwökö ï dërö, agwökö kanya ka ba cem kudi na pïrögï pïrögï ökö ëka bene karë na pol amoo ën cem onyo aumo wi cem na an acamö na tye gïnï nï ökö etedo na bër ëka ekethogï ka kanya ba myero kudi onwong-gï ïë.

Kala na papath na tye ï bëndëra më Uganda, ënë kala na cöl, kala kithole, ëka kala na kwar ënë kala më lobo Ugandawa.

Kwan ökönya pïën inwongo mïö amoko thama mökö na tëk na nwongo ka ïn ba ïkwanö ba ïrömö ba ïrömö kobo lok n'obedo kömanön na nwongo römö nïangö jïï mïö thon ngec nï bedo na thuth ëka mii thon ïtwak ï kin jïï na nwongo ba ilwor pïën nwongo ïcïdhö ï thë pwonyere.

Cem na kelö bitamin na pol myero ïmïï athïn öcam with cem na papath ëk ömïï athïn thon obed kï karë më camö nyig yen calö aëmë gïnï calö macünga gïnï, calö ölam, calö acuga wëk ömïï ën bitamin.

Gin na kwan tïmö më cwakö bïacara na thïnöthïnö ënë nï myero epwony lwak jö n'ökwanö na ngeo kite më tïmö bïacara bino gïnï kï pacö ëka pwonyo gïnï lwak kite më cakö bïacara.

Cukulwa ökönyö më kelo alökalöka më pwonyere më acël mërë ëthïnö ka onwongo pwony kit na myero gïn otii ögwök kï jami bino pwonyo pacö, ëthïnö na pol öcïdhö ï cukul onwongo gïnï tic ëka gïn tye ka döngö pacö ï yodhi na papath

Modho pii na ba eketho yath ïë modho pii athapar modho pii ï yoo ï pii ï ogul na ba eketho yen ïë römö mïö kölëra podho ï kabedo n'orumowa.

Kwan yabö wang jö ëka yabö thama, mii ïnënö anyim, mii ibedo kï yüb na papath pathï yüb acël këkën pïën ngat acëlacël tye kï thama na nwongo Obanga ömïö nï myero oketh kanya acël kï më jö nökënë ni më döngö pacö.

Athïn na kome önwëng ïnënö nï yot kome thon ba tye na bër, kome nwongo lüü alüa, kome kwör akwöra, dhögë nwongo caa kï ducu thwö athwöa, yee wie nwongo ölökërë ökö na kwakwar akwara.